E karazan'e sakafo eriseretin'olo rasy zany sy de tiàn'olo loatry zany kaiky izy sara vao, ohatra amizany ny voatavo na taboara hoy isika, da <hesitation> voatango iregny aby zao agnisan'ny sakafo eritreretin'olo raha nefa sara avao le izy.